Дар бораи муоширати байни сагҳо ягон маълумоти дақиқ вуҷуд надорад. вале чунин фарзияҳо вуҷуд дорад, ки тавассути имову ишора ва баровардани садоҳои гуногун сагҳо бо якдигар мубодилаи иттилоот мекунанд. Шояд ин дуруст бошад, вале тасдиқи худро наёфтааст.